Ꞌndaaꞌ nantquie na cwimacanda̱ na tcuaaꞌa joꞌ ndaatsꞌa seiꞌ catscu ndoꞌ nanquiewaa luaawaa na nleiñꞌoomꞌ juunaꞌ tsꞌaⁿ nnquicjoom ta̱nda, nnquicjoom tsꞌatseii ndoꞌ xeⁿjnda̱ jeꞌ xeⁿjnda̱ tꞌiuu ta̱nda ndoꞌ jnda̱ tꞌiuu tsꞌatseii nncjoom juunaꞌ yuu na nntseitjoomꞌm cwi tsꞌom ta̱a̱xo, nntseitjoomꞌm chjoowiꞌ ta̱xmeiiⁿ, nntseitjoomꞌm chjoowiꞌ na cachi ndoꞌ mati nntseicaneiiⁿ tsꞌaⁿ seiꞌ xeⁿ na jnda̱ seicaneiiⁿ tsꞌaⁿ seiꞌ nda̱nquia tsꞌaⁿ nntseicaneiⁿ ndaatsꞌa aa ñequio seitye oo aa ñequio ncheⁿꞌ catscu nda̱nquia jeꞌ tsꞌaⁿ mana nntioom seiꞌ naquiiꞌ ndaatsꞌa ndoꞌ luaaꞌwaa na machꞌeenaꞌ ndaatsꞌa catscu.